Ndayaanza iholiday ilangwa christmas. Tarehe twenti five decemba. Enyanga indayi sana inyanga yaa <hesitation> yesu yeebulwa, inyanga ino ni inyanga ya maana haleinyanga indayi sana. Omwami yenjila mmwoyo kukwo nyasae yenjila mmwoyo kukwo, chiranga nae nyanza enyanga hiyo. Nenyanga ya mwana wa nyasaye yali yebulwe <hesitation> eeh christmas <hesitation> emanya nayanza khuteka chelo mwisho wa kumwaka. ndeshe, ndeshe shiokulia shia khya lichanga ta kho tsi sichinzikokho, kate imbusi ye sinze, <noise> indiko chikolo chekhari tsanga. Ndachiyanza sana ibecha iyanga ya kufu buya- ubuyanzi munju mwanje, ndeshele bana, khurula neshili mwana ndayanze nyange o saaana, kwatsinjilianga chingokho, chimbusi, khuruwe ingubo ne ha khuli ngubo, nyenga krismas khulaliranga khukularanga ingubo, kuyanze makhuteshile chichapati. khutsie mkanisa, mala kukolanji mkanisa skanisa tsisetafauti tafauti mukanisa na malakho, manakhokachidrama chinga yesu yebulwa, <noise> buyanzi sana, nechendola khali buyanzi. <noise> Khatichira khushiripana tawe, buyanzi bubusilikho mpaka esaino, chi ndakhola ati khalolanga mubwana aa, kati saino ndola inyanga ya christmas, inyanga ya maana sana. Ne ya obuyanzi, <noise> katokho semwini binafsi monzo mwanji, ne nda na mapesa shinyala khuiyama krismasi iphiree <noise> nekhabile sindu silayi nili ingokho, nili nyeini, nili imbusi <hesitation> na mapesa lakhesinje senchikulia, endie ndi kure inyanga ya krismas nyasaye yebulwa mmoyo kukwo <noise> khai n abhanji bekombile khumala mwaka mala sa mala mwaka ta. Ibe otushile tarehe hiyo, usubile mmoyo kukwo. mtsamtsafu mbuyanzi. olie uikure. uifuare siraro silayi. uyanzie bana ubaile kuchenda bosibosi benya. Khe inyanga ino kata bana bange bayaanza sana. kata saina mwana wanje wakhabili yakhumbolela khale. Mama krismas itchanga ndeshe shi. Upangile khale abola msinjile ingokho. nemba na ingokho senyala kusinjata. ndamsinjila. Bishna bienya inda inyanga obunyanzi, mwaka kuwechanga <hesitation> na khandii, Yesu yebulwanga mu moyo cwefu, ne inyanga indayi sana, Inyanga ino ndakhayanza ichanga lekha iiche nende obunyanzi, khuyaaanze khutsatsaile, munju mwefwe shikila krismas. Lwalingi la khale kwalingi bana khubule khukulwa chingubo khulalila lakini, saino nelikho toto na khuuf-khufuala, ne shilio toto na khulia. Lakini ne shibulao khandi khumanya shibula ,shibula kwa khabaa bandu bakali lakini lekha kusaye nyasaye, buyanzi khandi khu inyanga ya krismasi iyo khandi ,khutsie mwene khumiaka chianje mbecha ndakhameta mwaka, sikila mwaka kwakhaua khubecha ndakhameta mwaka kund,i khu miaka ndi nacho nembola nyasaye, nyasaye asa-asante sikila si khuli na abanji, batusi miaka icho taa. Nembola nyasaye asante, kho khuchinjanga chiooosi inyanga ino, ne inyanga ya ndakhayanza ne enyanga eyo.